Aminaha malôha mety zany mety le le amin'ny telefôna fô no hizahavana raha hianarana satria avakeo tsy mandany fotoana mande amy toerakafa fa an-tragno fô efa mavita azy, satria mande amy toerakafa zany mbola mandany fotoagna mbola mandany vôla ôhatra fa an-tragno anao aka sady mianatra mahay koa anao avakeo.